Boŋ ñaan najín bí <hesitation> ayëlan <hesitation> pën bí nací bí pëkak bëloŋ bëgá bí nací bí kak, ţí uwínjí añaţ de añaţ, ayëlan pëcí me añaţ. Ñaan bí nabúkee bí umáaña wí nabúkandáan wí <noise> jíko dí nabúkandáani dí añaţ pëpëna nul ţul waw. Tayíi ţí uloŋ kadoona wul par mënkaw bëjá á keeyin mawët kowí nëcí wink me añaţ pëpëna nul ţí kowí kowí nací wí. Baloŋ cínak <hesitation> ţí pëleenţ bañaan bancí kawël bukal ngëkuráar ngëwar mbeeraţ bëpën ţí kowí bací wí waw. Me ñaan najín kowí nabúkandáana wí jíko dí nabúkandáan bí kañan kí nabúkandáana kí añaţ pëpëna nul ţul. Kabeko këbeko áa uloŋ unú kabí cëlani yáatun ţul kañan kí nací kuŋ. Kon ñaan <hesitation> bëcí wul añaţ nul pëpën ţul. <hesitation> kom bí njá bunk rek baloŋ cí ţí <hesitation> bañaan bací wuŋ kakonseyíir bukal wala konesans umundu kaţú wuŋ bukal pësansir dë perësonalite. Bawín bí bací bí bëkakan bëcí bëloŋ kak waw.